انا افضل الرسائل النصيه افضل شخص يقدر انه يكتب عبر عن كلمه شاعره بالرساله ,لكن في المكالمه الهاتفيه ,ترى الانسان احيانا يخجل انه يتكلم مع الشخص ,كذا يجي شيء من الخجل انما الرساله النصيه تكتب كل اللي بخاطرك وترسله ودزه لها ما يحتاج تتلعثم في الكلام.